Ti ixra̱ ichꞌe nkonkojko parte ri nti carro sixroni na ti motor ti carro na táha ri nti ti ichꞌe ri ixra̱ nti para tsji ri carro a na nti tanto ri nkojin ri nkehe chónṭa ri carro na tanto nti tikia nti aceite na tikia nti anticongelante na tikia liquido para freno na kain taha na ichꞌe xra̱ para jina nti itsji ri carro nti nkojko carro a, na tanto kja̱xin taha na chónṭa ri nti escape kuènté ri carro a na kja̱xin nti kja̱xin chónṭa nti defensa na chónṭa puerta na kaín na ichꞌe xra̱ tanto nkojin a nti a carro nti coche óo̱ nti camioneta chro ni na chónṭa nti kja̱xin nti cajuela na nkojin sin nti nkojín sin chónṭa sin camioneta na chónta ri nti bateo chro ri nti nóton carro a na kja̱xin nti taha la kja̱xin tꞌink ankojín nkehe tꞌe̱nkani na ri nti ri xra̱ chꞌe ri motor na tanto kja̱xin nti táha na nti para jína tsji ri carro a na ri nti nkojín ri nti nkehe nti ticháxi̱hi na kja̱xin kixin nti tsjiko nkojín tsjíko̱heni mécani̱ko tsjichꞌe checar para jina itsꞌe ri carro na ri nti jjj ti carro a na nti kja̱xin nti jína nkojíni na nkojíni chóxini ri nti kaín ri nkehe nti chónta nkojín ri nkojín ri carro na. Kja̱xin nti nkexr xra̱ chꞌe cada nkojko ri pieza ri carro a ti nti por ejemplo ri nti motor na chónta nchóhña nti nchóhña pieza ri nti nkaya tsixroni a na ntaha tikia kja̱xin aceite para motor a na nkojíni na chꞌeni checar ti nti carro kuènténi nkexrín itji ri aceite e tanto kja̱xin ri nti liquido de freno na kja̱xin nti chónta jnko límite tsikia na kja̱xin nti tanto na ri tsꞌaji isé na kja̱xin nti kja̱xin ntáha na nti chꞌeni checar nti cada rato siná tsꞌanka̱hya ri líquido a kja̱xin ri nti naticongelante na kja̱xin nti tich´xi̱n nti tsikia kixin nti para tso̱soáhya má ri motor a na chónta kja̱xin jnko ventilador ntaha kja̱xin kixin nti kja̱xin para tsjínkiṭs akixin nti ti motor na tso̱soăhya ma na mismi ri nkaya na ri tablero na ntaha chronka kja̱xin nkehe chꞌe marca ri kji nti fallo ri carro na ó chronka ti tablero kixin ó tsich´ăxi̱hi servicio na tanto kja̱xin ri nti jnkojnko ri nti jnkojnko ri pieza nti ti ti chóndaxin llanta na kja̱xin nti nchóhña nti cuidado na nchŏhña na kixin kja̱xin nti kja̱xin nti ti tjeje̱ ti pieza na kja̱xin nti chónta tjixin jnko accidente ri nkojin carro a na tanto kja̱xin cónta nkojin nkojin pieza na kja̱xin nti tjeté sínkí na nkojin sin kjaxin nti ticháxi̱n tsꞌayakohen sin ri carro kuènté. Sin a na táha ri nti parte chónta ri carro a na nti kja̱xin nti ti nti por ejemplo ri nti ri carro nti nkojin sin nti nkojin tsꞌaya sin gente na kja̱xin xra̱ha tjeje ri carro tsixroni na kja̱xin nti ticháxi̱n nchóhña pieza nti tsꞌinéhe̱ na kaín ri pieza tji̱ka̱vé na tꞌixinki na kixin nti para jina tsꞌite ri carro a na ri nti nkojin sin chónta sin nti ókje tipo ri carro na kja̱xin nti ticháxi̱n nchóhña cuidado na nchóhña servicio ri carro a nkojin sin na chónta sin ókje carro por ejemplo volteo o̱ nti o̱ nti nkexrín nchekꞌichoni íjnko carro chŏxin choni a chónta nchóhña nti nchóhña pieza na kja̱xin ri nti gasolina tikia na diferente tsixroni na kaín ri nti kaín ri nti síchꞌéko xra̱ nkojin carro na chóxin sin ri carro a chóxin sin nkexri nti nkexrin siín tsixroni na nohe sin nti nkexrí tsꞌayakohen sin ri cárroé sin na para kaín ri pieza na ticháxi̱n tso̱noheni tsonoheni nkexrín a síte jína o̱ nahí na ti pieza chónta nkojko carro a na para kixin ri nti tsoxénka o̱ chran na ina nti noheni kixin nkehe ri ikji fallo na o̱ nkexri na tjitóxi̱hin tjitóxi̱hini ri pieza a na nkojin xi̱kaha ri puerta na chꞌe xra̱ para tsoxitje̱he tsꞌixeheni na tsikjéhe̱ni na tanto nti ventana chónta ri xro̱se̱nta na tsáyakoheni kii tsochenkaha kii ti tsochenka la. Jína tsꞌina nomá tjeté sínkí kaín ri pieza kuènté carro a tanto nkaya na chónta asiento a na noehni kaín ti asiento na ticháxin nti tána ticháxi̱n kja̱xin tsꞌayakoheni kii tsjeje̱ha porque kja̱xin tjeje̱ na tanto nti chónta nti ri carro na chónta kja̱xin nti ti nti velocidad kue̱nté ri caja de velocidad na kja̱xin nti ticháxi̱n nti tsochjeheni mantenimiento na kja̱xin tsꞌayakohen gente nkexrín tsjiko ri carro para jína tsꞌite isé ri carro a na kja̱xin chónta ri nti jjjjj chónta kja̱xin nti ti nti cajuela tsixroni a ti cajuela na kja̱xin nti ntaha na jína tsꞌinka nti nchóhan nkehe nkojín sin na tꞌe̱nka sin nti ti mandado kuènté sin na tꞌe̱nka sin ntaha tꞌe̱nka sin ri cajuela a tanto ri ixi xrja̱nká ri ókje tipo de carro na kja̱xin jína tsꞌenka sin nkojin nkehe nti njkojin nkehe iye na nkojin nti nkeh la jína tsꞌnka ri nóton ri carro a na ri carro na kja̱xin nti nkojin sin chꞌéko sin xra̱ de diferente nti diferente nkehe na kja̱xin ri carro na chónta volante para ixi jína nkojin sátsjini na kja̱xin nti ti volante na tsjéa̱ni para jina átsjini nkojin ri lugar átsjini na kja̱xin ti carro na ch´ŏnta kja̱xin llanta llanta nti tikia xri̱nto̱ na tikia xri̱nto na kja̱xin tána kja̱xin tjéje̱ tsixroni a ti llanta na quizás nkojin sin na. Ri tꞌaya sin gente o̱ nkojin na xra̱ha tjeje̱ ri llanta ticháxi̱n tꞌixinkí ri nti llanta kja̱xin nkojín na cheṭꞌo̱ na cheṭꞌo itji tikꞌeñehe nkojin sin na takiñehe ri nti llanta tjejó sin ichꞌe sin ti ixra̱ a tanto llanta na kja̱xin chónta xrohi para ri tie átsjini na tsꞌákjen ri xrohi ri nti jína tsꞌikoni átsjini nkojin ntia na chónta kja̱xin nti nchóhña nkehe ri carro a para kixin nti jína itsji tsꞌaxènka tsixroni itsji na chónta kja̱xin ri nti bolsa nti de aire ichro ri ti̱na̱jni na kja̱xin chónta ri carro a chónta kixin nti nkojín accidente na tsjínkiṭsa ri nti ti bolsa atjinkiṭsa para koha nkehe tso̱hen ri sin tjeoa ri carro a na taha kaín ixra̱ ichꞌe nkojnko ri nti nkehe chónta ri carro a nkoji na chóxini carro na nkojini na náhí pero nchóhña nti pieza ticháxi̱hin nkojnko ri carro a. kja̱xin nkojin carro na chónta ri nti aire acondicionado chro na chónta ri xri̱nto̱ para ri sátsjini ri ti sóa na kja̱xin ntaha la chónta tsꞌaxrje xri̱nto̱ para nti tso̱xre̱he cada jnkoni na ri tókin na lo mismo chónta ri nti kja̱xin ri xri̱nto̱ noma táha la ó sóá xri̱nto̱ sóa tsixroni a na par ixi nti tsjìn ri iki ri nkaxenhen ri carro a na nti táha xra̱ chꞌe nkojnko ri nti nkehe chónta ri carro. A na chónta nti kja̱xin nkojin ri nti sin na chónta carroe sin nti ti nti xro̱se̱nta xítje̱he̱ ri nó noi a ri nti xro̱se̱nta na kja̱xin jina xitje̱he ri nó noi a ri nti xro̱se̱nta na kja̱xin jína nti xítjehe ri nó noi na ina ta ta jnko chájan ina nti tsáxrje tsotsjéxin ri chrítaon a nkojnko ri carro ankojin ri carro a na kja̱xin chónta nchóhña nti nchóhña nti nkehe ri carro nti nkojina na chóxini ri carro na chónta nchóhña nchóhña pieza na nchóhña jnkojnko xra̱ chꞌe ri nti pieza tsixroni a chónta kja̱xin nti ti pintura ri carro na nke color tsjehe na kja̱xin nti tjeje̱ ri pintura tsixroni na ina tsꞌia na nkojin sin tji tjichréhe̱ sin nkoji gent ntache nti jina sinchekꞌia na nchekꞌia ri carro a para náxrjón tsotsjehe ri carro a.